घराणी जमिन पुशून कडपाक एक मॉप असता आनी एक बाल्दी असता। मॉप मार्चा वेळार बाल्दें पाणी घेवाप आनी तितून जमिन साफ करपाच्या दरवा घाळपाच्या आनी मागे खाय पुशुंग जाय तें मॉप बाल्दें बुडवपाच्या आनी पीलपाच्या आनी जमिन मारपाच्या। मागे दोन टिंडा जमिन फिरेले काय पर्टून बाल्दें घालून घवणपाच्या आनी पर्टून पीलून जमिन मारपाच्या अशें तरेन जमिन पुस्तात।